Karazany gne fitaovagny ty koa zany samy managny gn'anazy: misy zany e managny marteau, misy managny angady, misy managny akala, misy managny a mesa, misy managny râteau, samby managny e ilaivagny an'azy aby daoly zany, misy gne zay e, zay gne tena lalako.